Nfúrri gimanda, he tata gí ŋoon, biso wi maa wi ffomte filli ma gíw. Ŋoon nfúrri gimanda a wi maa wi ffomte filli ma gíw.